صراحة أفضل افجد سمعى على بصرى لأن النظر مهم بالحياة اليوميه بيساعدنى أعتمد على نفسى واشوف الناس والاماكن والطبيعة والسماء مهم بس - التكنولوجيا مثل لغة الأشاره والجراف فجدار أتكيف بشكل أفضل فجدان البصر يصعب عليا أشياء كتيرة وايت أكتر من فجدان السمع